د بایسکل زنګ یو ساده میخانیکي وسیله ده. کله چې تاسې یې چپه کړئ، یو فلز ټوټه وګرځي. دا ټوټه د فلزي حلقې سره ولګېږي. دا ټکر یو لوړ غږ تولیدوي. دا غږ نور خلک خبر کوي. د زنګ هدف د اخطار ورکول دي. په ګڼو سړکونو کې دا ډېر ګټور وي